أهلا أنا حبيب، وفرحان برشا اللي قابلتك <hesitation> شنو تحب تعمل في الوقت الفراغ متاعك؟ <hesitation> تحب شي تحكي شوية على روحك؟ وبعد كيكا نكمل الحديث معاه <hesitation> حسب اللي هو شنو باش يجاوبني يعني، نسألو على اهتماماته وكيفيش وصل للحفلة باش نب- باش نبني <hesitation> محادثة خفيفة ونتعرف عليه أكثر.